Taani kultuur um midägi nigu roodsi ja norra ja s'aksa vaihõpäälist, ma saa arvo. Tä peris skandinaavia ei olõq jo, tä ei lõq Skandinaavia puulsaarõl, taa um siin suurõ Euruupa põh'aotsah.